Anisan'ny singa fototra amin'ny solosaina anankiray ny efijery an, ny carte-mère, ny processeur, ny carte graphique. Dia anisan'ny <hesitation> > anisan'ny <hesitation> > fanampiny entina mampiasa azy koa ny clavier sy ny souris.